आज के काम करे के दौर में समय निकलना बड़ा बात हील अपन काम से व्यायाम करे बर आऊ जो मोटा मन जेमन के पेट निकल गाइस हे ओमन के जिम जाना चाही जेकर से ओमन फिट रह सकत हे आऊ साथ ही लाइका मन ला भी व्यायाम करना चाही।